الأفضل ان انا نلاقي الاحترام. والحب. لكن لو انا خيروني بين الاتنين انا هنختار الاحترام. الحب ليه نسبات، ممكن يروح، يقل، يزيد، ولكن الاحترام دايما هتلاقيه مقرون بالحب يعني لو حد بيحترمك يبقى هو بيحبك مش شرط يكون بيكرهك. انما ممكن حد يحبك ممكن يتعلق بيك اكتر او ياخد عليك اكتر فميحترمكش. فديما تلاقي الاحترام اولى وافضل من الحب لو انا اتحطيت في مقارنة بين الاتنين.